Ñy raha nisy taminy tantarany ñ'Alizeria moa: ñ'ialiany Alizeria ñy fahaleovanteñany, <shushes> niseho tañelañelany ñy tao efatr'amby dimampolo no sivanjato no ñ'arivo noho ñy tao roa amby enimpolo no sivanjato no ñ'arivo, <shushes> io al'io e nifanaovany ñy taminy frantsy, izay nanday ho zanatany nanomboky ñy tao telopolo no ñy valonjato ñ'arivo.